परिवारो ते अगर आप खौणो छिन बणौंणा त स्वाद अर स्वास्थ्य कमण्यें बणें ते रौखण मैं आपते बतौणूं छूं। सबसे पलि आप प्रकृति से जुड्यीं सब्जि ल्यावा, प्रकृति से जुड़्यीं चीज ल्यावा ज्वो भी आपते बणौंण चि। और स्वाद कमण्यें..तेते भौत अच्छा से धीमा आंच पर पकाया, कम आंच पर पकावा, तेते धीरे धीरे पकणं द्यावा। स्वो जितना पकणूं रौलू, तेकू स्वाद उतना अच्छू ह्वोलु और उतना ही ज्यादा स्वो आपा स्वास्थ्य ते भी बेहतर ह्वोलु।